Jari injo punna biasa <hesitation> rie todo ku kanre-kanre nu haji'a amari kalea biasa a' todo nganre padang ngkungae punna ele-ele biasa nganre loka punna beru bangung a' todo a' pole punna re' garrng-garring kuintu mae apa biasa apalagi punna nentinna ammore-more taua assengki tu mae biasa lampa boja'a raung jammu raung jammu loloa. intu jammu loloa biasa ku kanre apana maeng intu dinginung jari annabai to' disa'ring biasa todo anginung toa anu biasa raung sarikaja ku pallu nai' raung sarikaja ku pallu nampa kunginung erena. injo baji'to injo haji'to injo punna maeri kalea kulle kulle panaung takananga, kulle nasiha'kan pole paru-parua pokokna lohe to kagun <hesitation> nna injo injo biasa ku nginung nakke puanna pokokna rie minto' ja kasempatangku na baju na pallu pasti tala sekka manginung bahayu to pole ku nganu bahaya to pole sikali pallua lohe nai' nampa kupattama ri kulkasa. Haji a kulle di nginung tausah maki pole sessa na pallui' sessa lampae boja langsung ji ningalle ri kulkasa nampa lampa di nginung injo biasa ku injo biasa ku nginung nakke punna nganu punna kenna <hesitation> nu pada ile lampa ri kalengku punna ballo mae ri kalea pokokna na napaka cinggaraki napaka sallai garing-garing ta intu mae